Ny fomba tsotra sady mahomby fitehizirana ny ovy an, tsy atao anaty vata fampangatsiahana izy, fa lasa <hesitation> > mitsimoka ilay ilay ovy. Dia <hesitation> > ny atao an, apetraka amin'ny toerana maizina, maizina dia maina an sady tsy mafana fa mangatsiatsiaka.